मेता नाश्ता म नमकीन खाण पसंद ची क़िले की यू ताजगी और ऊर्जा दयंदू नमकीन जने पकौड़ा वेज्ञा, चुडा वेज्ञा यू सुबहे गी शुरुवाता ले बढ़िया रौंदा मीठू भी अछू ची लेकिन नमकीनों स्वाद और कुरकुरापन मेता ज़्यादा अछु लगदू ख़ासकर की चाय दगड़ी।